हमर भोजन म ज्यादा सामग्री नही हवे। हमन ज्यादातर चावल दाल अउ हरा साग सब्जी। खाथि। गांव म हमन ल सबसे अच्छा सुकठी के सब्जी लागथे। अउ टमाटर के चटनी अच्छा लागथे।